Me’ kirang me’ munen me byidi nbi ji nang okyiji nang ke nda be ne onyi o-soo byidi nbi-ji, byidi nbi-ji me soo byidi nbi-ji ni check oifia-ogba nyn n'soo, bi tong ba nuu byn gbaat nman a used bojang nkarinka bu by nang bu-chat u sóó ki tong nku especially a'fid ogba nyn